Mati chaꞌ na cantsaa niom chiuwaa na jooyoꞌ cwitajnaaⁿꞌyoꞌ ncꞌiaayoꞌ chaꞌ na catuꞌ quiawaa catuꞌjndyo machꞌeeⁿ cwii jndye na nntseiꞌno̱ⁿꞌ catuꞌcu joꞌ ꞌnaⁿ ñecatsoom ndoꞌ mati catuꞌcu jeꞌ quiawaa nntsꞌaⁿ cwii jndye na nntseiꞌno̱ⁿꞌ catuꞌjndyo joꞌ ꞌnaⁿ ñecatsoom xjeⁿꞌñeeⁿ cwaaⁿ cwii ꞌnaⁿ na jom matjoom oo joꞌ na tjo̱ñe oo mandyo tiljeiⁿ xeⁿ aa nantquie tjalꞌueeⁿ na nlcwaꞌ ndana, waa cwiicheⁿ ꞌnaⁿ na quilꞌa quiooꞌmꞌaⁿꞌ xeⁿ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ tseiiꞌ catuꞌxquie na jnda̱ tqueeⁿ na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ juunaꞌ quilꞌana mana na nntaⁿꞌna tseiꞌwaꞌ ta taxocwantyje catuꞌ juunaꞌ mañejuu quichꞌee xeⁿncoo xeⁿ na nluiꞌ xeⁿncoocu nntseiꞌno̱ⁿꞌ catuꞌjndyo caxeⁿncoojndyo xeⁿ na tsꞌaⁿ jnda̱ tjantꞌiaaꞌ tseiꞌwaꞌ mana nñoom mana nntaaⁿꞌaⁿ juunaꞌ xojnda̱ meiⁿchjoo taxoquiena yuu na waa tsꞌoomwaꞌ luaꞌ cwii nnom na joona cwitꞌmo̱o̱ⁿna chiuuwa na joona tandoꞌna na cwilaneiⁿna ndoꞌ naquiiꞌ na chaꞌtso ꞌnaⁿmeiⁿꞌ luaꞌ cwii nnom na joona cwilaꞌno̱ⁿꞌna chiuuwaa na joona cwilꞌana na mꞌaⁿ ndana oo chiuuwaa na joona tandoꞌna na wendyena. Mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxti jeꞌ. Caxtijndyo jom cwii caxti na xuiiꞌ jndye na nntsꞌaa ñequio caxticu tjachuiiꞌ jndye na nlꞌana na cwilaꞌno̱ⁿꞌna canxtijndyo jom mati na nntseixuaⁿ ticwii ticwii hora nntseixuaⁿ na nnaⁿnaꞌ na jaawijaaⁿ na nndyoncoo jom nntseixuaⁿ hasta xjeⁿ na nleixueecheⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jndâ̱ teixuee caxtixquie jeꞌ quia na jom jnda̱ mamꞌaⁿ ntseinaaⁿ mati nntsꞌaⁿ cwii jndye na nntseiꞌno̱ⁿꞌꞌ caxtijndyo ꞌaa na tyjeeꞌ cwii quiooꞌ na ñequiii ndana oo na cwii nnom na machꞌeenaꞌ joona chaꞌxjeⁿ na quiooꞌ joona joꞌ chii luaꞌ cwii nnom, cwiicheⁿ nnom jeꞌ quia na caxtixquie nlqueeⁿ tseiꞌ mati nntsꞌaⁿ cwii jndye na matseichuiiꞌnaꞌ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jom jnda̱ tqueeⁿ jeꞌ jeꞌ quia na mawantyjeeⁿ na nlueeⁿꞌeⁿ naquiiꞌ ndeiꞌ na mawantyjeeⁿ mati nntsꞌaⁿ cwii jndye na xuiiꞌ na maꞌmo̱o̱ⁿ na jom na jom tiempowaꞌ caxti na mawintyje jom oꞌ chii luaaꞌ na tjachuiiꞌ chiuuwaa na jom ndoꞌ juu caxtijndyo mati ꞌnaaⁿꞌaⁿ na nntseixuaⁿ ntseinaaⁿ na nlcwaꞌ nantquie cweꞌ na jom xuiiꞌ jndye nntsꞌaⁿ ndoꞌ caxtixquie mati majoꞌti quia na nntseixuaⁿ ntseinaaⁿ na nlcwaꞌna nntsꞌaⁿ cwii jndye ndoꞌ caxtinchꞌu manquiuna na macaⁿnaꞌ na horaꞌñeeⁿ ꞌoona na nlcwaꞌna sa̱a̱ mati jom chjoowiꞌ na xuiiꞌti jndye na nntsꞌaⁿ sa̱a̱ maxjeⁿ cwilaꞌno̱ⁿꞌ caxtinchꞌu quia na cwilaxuaa cwii cwiindye joo aa na caxtijndyo oo aa na caxtixquie matseixuaⁿ ntseinaaⁿ.